أول حاجة محتاج إن إنت تجيب حلة أو تجيب سلطانية تجيب حاجة معينة تحطها على النار وتحط جواها كمية مية كويسة بحيث تغطي البيض اللي انت عايز تسلقه وبعدين تخلي المية تغلي لغاية ما تطلع فقاقيع وبعدين تجيب البيضة وتحطها لمدة سبع أو تمن دقايق و برضه شوف إنت بتحبها مستوية بنسبة قد إيه